धन के फिर से बराबर बराबर भी बाटे से समानता नहीं आजाचे। क्या है कि जे लोभी प्राणी बा जे आलसी प्राणी बा उकरा अगर। बराबर भी धन मिल जाए तो भी उकरा कौमे पड़ेछे आलसी। प्राणी अपन धन के फिर से नष्ट करके उसी अस्थान पर। पहुँझेचे और जो मेहनती बा और का बोलते हैं कम लोभ में। रहचे तो उआदमीन वापिस से धन बढ़ा के उतना ही कर। लेवचे तो धन के वापिस से बराबर बराबर बाटे अथवा ना। बाटे से समाज पर कोई खास प्रभाव नहीं परल जाचे।